<hesitation> Karazana fikôtrana alôhany maro, maro zey azo atao misy ilay hitambaragna reo, dia misy lay koa azo ataon'ôlô tsiraikiraiky .Lay hitambaran'olo maro zao ôhatra ny ekipa fottball, dia misy koa ny basket, rungby, volley et handball maro karazagna lay hitambaran'ôlô. Fa le misy ndraiky azo ataon'ôlô tsiraikiraiky ôhatry zao: atlethe, tenis, golf, natation ,cyclisme, gymnastique maro, maro karazagny fô <hesitation> afaka misafidy zagny amin'ny le rôa karazagny maventy reo.